طبعا افظل اكون موسيقار عشان اني احب الموسيقى مرة ومن حلم حياتي اني اعزف على كم الات عزف ودايما اتخيل نفسي اني موسيقار وان الناس يسمعوني وكمان في احس انها موسيقى رسالة. كمان الرياضة حلوة بس انا احب الموسيقى اكثر.